Mennhyɛ da nnyim hɛn no ho akɛdze biara ntsi, sɛ morokͻtͻ bi a obi edzi kan etwuw no pɛn a, dza meyɛ nye dɛ menye mo nua banyin panyin bͻkͻ osiandɛ ͻno oetwuw kaar akyɛr yie ma ͻakɛyɛ fitanyi so pɛn ntsi ͻno na menye no kͻ ma ͻhwehwɛ ma ohu dɛ biribiara ye ana meetum atͻ.